Ku ma lännüq Lõuna-Aafrikahe turistis nädälis aos, võtnuq ma üteh või-ollaq pääväkreemi, selle et sääl vist om peris pall'o päivä ja ma ei tahaq pääväpalotust saiaq. Ma saa väega kergehe pääväpalotuisi. Ja võtnuq viil rõivit ja rahha.